Uchij tan inwa'lik tin ixch'up je'lo' yan tin otoch ixch'up ko'on wa'ye', inten ka' ti janal tales inwaj tales in- inb'u'ul, inje' inten ink'atij janal jach ma'lo' tan inwa'lik ixch'up tan intales injanal, janeen je'lo' yan waj, je'lo' yan a' b'u'ul, je'lo' yan ja', jantej je'lo' yan ik jach ma'lo' tan inwa'lik in- in ixch'up, tan umentik uwaj, tan umentik injanal tan op, tan in- in- in ch'up inmich'up es tan umentik tan umentik janal, tan m up'o' mi nok', je'lo' ti chi' ti chi' ja' tan u tan upoptik in- in <hesitation> innok' je'lo' yan ja', ko'on ko'on mu ti ti chi' ja' tan u jach ma'lo' tan up'o' tan inp'o' in- innok', tan in- tan in Tan umentik unok', tan umentik unok' u tan mentik unok', tan tulakal tulakal tu tan umentik junp'ee ch'uuk tan umentik junp'ee nok' tan uchuy tan uchuy junp'ee nok' in- inch'upaal tan tinwa'lik ko'on wa'ye' je'lo' yan innok' je'lo' yan jo'-jo'mij atal wa'ye' umentik injanal ma'lo', b'aje'laj tan inwa'lik pat inwenel pat inwenel samal tan ki tak ki b'entes ti meyaj ti k'aax tan intalik tan tan intales in inche' tan inxokt'ik tinmaskab' inb'aat tan xokt'ik che', tan inwa'lik wa- wa'ye' yan asi', je'lo' yan pa que mentik u- uk'aak' para mentik u- ujanal. Jach b'o'tik tech in jach b'o'tik tech tan inwa'lik mi tan inwa'lik tech jo'mij a' wentik in- inch'upaal je'lo' yan junp'ee ch'up tan in tan u- utales usi' y ixch'upaal tan xokt'ik si', ma'an uyicham yicham jo'mij kimij ixch'up tan utales ixim, usi', tan upoktik, tan up'o' suno' unok' ju- juntuul a' mo'nok- mo'nokpaal inch'up tan in- inwa'lik ko'ox ti xi'mal tu'ux, wa'ye' ko'on ti wa'ye' ko'ox ti xi'mal tin- tinmo'nok mo'nok- mo'nok es paal, ko'ox tab'entaj jo'-jo'mij a'-a' b'etel inwetel ma'lo' <hesitation> kub'eloo' yan u- unaj. ti ti ti k'aax jo'mij jo'mij ti tal wa'ye' <hesitation> te'lo' yan a' kan ma'lo' tan inwa'liken jo'mij in y ti k'aan inwenij inwenel tak samal, tak samal ma'lo', ma'lo' tak samal ma'lo' ma'lo', inten jo'mij ti wenel.